<hesitation> نحب واجد الاطعمة المالحة، فيها نكهة وبنا مش عادية، خصوصا إذا كانت تحتوي عليها توابل وبهارات، <hesitation> شطة، وليم تعطي طعم غني جدا حلو ومناسب لجميع الاوقات، خصوصا في الأوقات إللي فيها يكون هكى جو بارد، أنا نحب الأشياء السبايسي فيها هكي حرارة هريسة <hesitation> ليم، ما شاء الله.